waka anəm naa waka ata kurak, se waka dlanji, naa waka gadəmdəm naa waka gən maawu, se waka dandanu, masha shawa, naa atakurak, akwela fu, naa məshinu, gashaksmak naa waka nim, aarami jiyəm, ɓəgi, daɓka ayamu, karar- ra- wu wakak ngwbern naa gaazimayak, se a waayi wənduwa, se waka gən akɗa waka lemən naa waka gən d`bino, naa waka gən paaraakau, naa aryawu, naa waka gən gudək'ik naa "waka gən, waka gən" maleka naa waka gən jangalaawa, naa wako gən azhimak, se waka gən kunamu naa waka gən yaalo, naa waka gən <noise> kwitaawa, naa gamba ram. Dək jandau akshi aa kunu wakakin ne. Naa waka gən attarufu tənu ari aa kunu waka bai dən dlami gəri gangam waka ne, ndangu kuwa aa waka. Se waka gən <hesitation> <noise> kutasu, se waka agunatu, naa waawu riɗok naa waka dararai se dəgəm waamai